Toh gangamizey day ni di sintina day, ni di daŋ goono, mur-mura goono, noori goono, ni di ɲga nooya hayo goono, ikulu day gangamizey no ni di noori deesa goono ikulu gangamizey dumo no goono ni di gangam goono kaŋ ga dundule yaŋ dumo din za kulu goono. Dolli goono, hayo goono, ikulu gangamize yaŋ no kaŋ ga hayo ɲwa ni di gangamize fooyaŋ goono kaŋ ga koy ka zumbu saaji boŋ ka te ɲwaari ciine, ikulu go ga taŋ. Gangamizey day ɲgay nooya wane gangamize no wane mo haikulu ɲgay no go ga taŋ ya ni di cinday intanda goono, waŋkaŋ ga inkwanda wane din ikulu i goono ga taŋ afooyaŋ goono i bii, i kwaaray ikulu goono ga taŋ day ikulu gangamize yaŋ no. I go noodin ga taŋ day naŋkul kaŋ ni diyay ni ga diyay i goo ga taŋ. Ni ma di gangamize cinday goono waŋkaŋ ga gwaro masai ra din ikulu goono ga taŋ, ikulu gangamize yaŋ no ikulu yaadin no i goo da mo ikulu gangamize yaŋ no cinday gonda ham fata kaŋ ga tun kay ɲkwanda yaŋ boŋ cindey goono ga taŋ, ikulu yaadin no i go gangamize yaŋ no, ikulu yaadin no i go da mo ikulu gangamize yaŋ no. Cindey gonda ham, fata kaŋ ga tun kay cinday mo ganda no i ga tun kay inkwanda yaŋ boŋ cindey goono ga taŋ, ikulu yaadin no i go gangamize baano yaŋ day no i go ga taŋ amma a si ban bo. Yaadin day no i goono kala day naŋkaŋ mey bor ma kay ka fayda i haya ciine.